Ifuha sori nichiandaa mringa, niandae ibeseni iyofulia, niandae na ndoo niandae na sabuni. Naondoa mringa kwandewika ho. Ndo ondoa sabuni iwe ya kirumbu we, iwe ya unga kole ni ya unga naondoa mringa nawika ina ibeseni nawi- kia sabuni ya unga, naghata sori tia nalolea sori tia tira afunya rangi. Nativichia toshe na ibesemi iloria mringa na sabuni. Luvaha naadha ifua sori takwa. Kole ni sori tiafunya rangii nairima ivikie hena upande wakwe nivikie na sabuni niiondoe na sabuni ya kirumbue nio niekaa vaniefia halafu kwathugua. Hiyo ya <hesitation> ya unga niwikie mwe ena mringa nayo nasuguaho nafunya lua sori mwemwe nafua nikiithugue mchesi no uchafu na navikienaa mringa weleshera. Nathugue na mringa wa sabuni nawikia ena mringa weleshera. Mpaka nikamalia sori takwa toshwe ndwele shai ena mringa weleshera ndweondoaho nde fuafuaaho ndekama namitikana ndeanika hena kamba kana ndeanika hena mawe. Na sabuni ya kirugwe nimikuyo kuyo na fia na sori iya nafuaa nasugua lemacho sori ifinye uchafu kamkolea sori yakwe yeliendivika ena mringa weleshera ngelesha ndefunya, ndekama, ndeanika hena kamba kama aenika ena kamba kana inaiwe unighorie sori takwa luvaha tiume